La ohatry moa ka anao te hinagny akoho any ame ame restaurant regny da mangataky recette ame mpahandro an'azy gnao, la ohatry sy magnome izy da magnety tuto anao, mieritreritra hoe ha ino aby moa gne karazane sakafo tagnatin'igny sakafo igny, la ohatry ka lasopy ohatry da ino aby e legiome hitanao tamiganao, taboara, karaoty, da ezahanao amin'izay zany magnapody an'igny araky gne eritreretinao amin'izay, ataonao amin'ny hititiavanao an'azy.